مادتي المفضلة في المدرسة كانت الإنجليزي او اللغة الإنجليزية لاني من وانا صغيرة يعني وايد احب اللغات وكنت اتعلم يعني مع نفسي خارج المدرسة يعني فكنت يعني وايد أشارك فيها واكثر شي- أكثر حصة استمتع فيها